जो ये कागज ची ये बंदु लकड़ी बिटिन लकड़ी का उपयोग होन्दु येमा लकड़ी कई गुदा बीतीं पल्प जिसे खेड़ा छीन सु बणोंदा गुदा साफ करना गुदा ते फैलाते सुखोनु रोल करणु तब ते बीटिन प्रोसेस थ्रू कागज बनोनु